Keo tem eo to teh ro no pa skul keo pa nonah bulolo tem boneh eo pasi epina tatamana a animal raka. I to temerona a rutah elephant, e tisa penom to meh a rah nanom kenom pa epina a animal boneh. Eo gen to tok no ba i gon ava roe ma buer nih. Tem enom to nonah, eo to epinia keo pa koman, i ahik beo epina tah va'i pa von penom, era'u man eo to ep konia. Tem enom to epinia eo to suno- suno, eo a na'om pet. Suk a taia ahik beo epina ken ta boneh, pespara tem peo pa epinia ve eo pa sun no eo a na'om akuk. Tem eo to sun no, eo to sue keo mamoi kua, ken tah ve seke angue a neo komano mohin, eo si pa'e rosin a rov aka eo ko met bo eo, peo, hik beo epina ken tah vari. Tem enom to ha- ama <hesitation> ir to va'oe buer ki i pa no en, no en po to vanea. To vanea pi pa morok keno buan, to gegeh non a tinanea. Tem ito vagegeh non a tinanea nom to nat amani ba, e i to baiton enon pa ta e ti ve to vaneha no buan to sue- sue non, i oe to epo ima po nineteen <hesitation> ninety one. Yia boneh eo to epina animal boneh. O tem boneh pet, o pespera meo laspara tem peo pa epinia ahik beo epina ken tah boneh va'i era'u mani pa von pear pet ahik. Eo to ep akuk ma yia manu pa von vo, manu bulolo. Tem boneh eo pasi no'ama eo to va'utet tamuan ino ya ba, i eo to ep o en po ken tah ve. Maski ito ikta teh anon pear eo gen to ep oan pi pa meh von. Tem boneh eo to epinia eo to tatareop ovoe no pi pa boen peo pespara tem peo ko pa, ahik beo to goroh roh eo to na'om o eo. Mohin pasi takah keo pa morok ovoe suk eno pa tah boneh ko kua pa sue, eh morok tamuan suk irina tah veh a eh si mas ka'e vuma ya ke de vos ya von peh. Pa sue ke ra oer, eo to deh vos suk a tah veh ataia nom bo temenomia to me enn arov ava kanom von penom. I pa pa'e kor en peo mea animal boneh. Va'i nom to tenom ahik benom epina o ken tah boneh mani pa von penom. Keo pa tok nom ba i tenon ge to mas met bo roh en a tah boneh.